اه في يوم من الأيامات كانت فيه أميرة لقيت خريطة غامضة في مكتبة اه قصرها، الخريطة كانت قديمة ومع مرور الأيام اكتشفت انها تفتح في باب لعالم آخر.، ومشيت في مغامرة مليئة بالتحديات والعجائب اللي سر هذا العالم.